Sakafo ten̈a ten̈a tiako pija, ambergera, reo zen̈y sakafo misimisy fôrmazy àby irô. Irô amizay tsy raha hitaten̈a amy lalan̈a jiàby eo in̈y fa tsy maintsy amy grandy sirfasy, amy sôpraity àby ren̈y ahitan̈ao anazy, izy amizay lafo tsy vôvanga ten̈a, de sarotro amizay azahoan̈a izy! <laughs>